Maro be zao fagnatanjahantegna misy magnano atô, ôhatra zao kô ambanivolo agny matetiky football fogna fa ra ôhatra oe amy ville atô ai de presque karazagny jiaby regny ndrai tian'ôlo atao daôly, ôtra oe basket, volley, natation, de maro be <hesitation> ôhatra koa oe tennis ndrai misy magnagno daôlo regny.